بالنسبة إلييي يوم كنت صغيرة، ما كان عندي قدرة الاختيار. فالحين أني صرت كبيرة، صارت الحياة اسهل عليي وصارت معقدة اقل لأني اقدر اني أختار بالذات ويش أبغي اسوي. يعني يوم كنت صغيرة كانوا يختارون عني حتى لو أني عندي راي محدد في الموضوع. لكن يوم كبرت صارت الحياة أسهل ومعقدة أقل لأني أني كنت- كنت صرت لي حرية الاختيار والحمد لله.